ס'איז דא א חי' וואס ס'הייסט א קאמיליען <hesitation> און זייער <hesitation> זיי קענען טוישן די קאליר פון זייער הויט אויף... ס'ווענדט זיך פארוואס זיי טוהן עס אבער א באנטש מאל טוהן זיי עס אויסצוזעהן אזוי ווי די פלאץ ארום זיך מ'זאל זיי נישט קענען אויפעסן, זיי וואוינען אין אפריקא אין די מדברים.